لو لازم أثبت عمر معين لبقية حياتي، أختار ٢١ سنة. لأن هالعمر وقت النشاط والقوة، وقت اللي تبدأ فيه تختبر الحياة، وتتعلم، وتبني مستقبلك. جسمك وعقلك في أفضل حالاتهم، والطاقة والحماس كثيرة. مع الوقت تتعلم الحكمة، بس ٢١ سنة تعطيك فرص كثيرة تفتحها وتعيشها بحيوية.